من لحظات حياتي اللي حسيت فيها إني قوية وواجهت فيها مخاوفي يمكن سويتها ثلاث مرات، أول شي إني كنت أخاف من الموية فصرت أتعلم سباحة، <hesitation> ثاني شي إني دايماً كنت أخاف من المرتفعات وأتوتر منها فجربت إني أسوي سكاي دايفنج وتغلبت على ذي المخاوف، ثالث شي إنه كان عندي فوبيا من الحشرات أو من الحيوانات الصغيرة زي الوزغ، فجربت إني أكتل الوزغة بنفسي وهذا مرة أعطاني قوة وثقة في نفسي بعدين.